Uwël ancaŋël wël, bá mënjá kënţíj ude këwël wël. Acínţ uloŋ uwíndoonk káatanţí wël kanjúunkan iyoţ ambá kamaŋ keŋayi pëţaţ ţí uwunkintar malamine káabifá ngul. Uhora bëjuliya kajá bayúukësu yël anjiyëlambá anaţa keesinţi kambandi káafangul bëliyëng tú ná mëmangú. Unjá ukata teenínaa andëmba uyimp been. Anjam bëkël ngëcáama ací pinjá unk, umpaţ awáas bëkël këmbá unţáalu bá kënjáka pase umpaţ unţáalu unjënkëna uwáasu ţáalum bëkël uncak awíic bëkël duwáa ţáalu unk dí ngëncáam cídun. <hesitation> ungíiŋar përáan amëlaŋul mëlik, káaţ mëntum mënjáakëniw mëláaŋin pëëráan de má lenţ dí been uwul. Ŋal wí mëncí nanţaf uncáam ngíiŋar përáan limpari kandúuwa kul uwëtan wël ŋal mëlik karo náaţ bëţ ongíiŋ këwëtël uwul undáan.